﻿Kuako jae mopeti yemboegui oëva, mopeti robot, oipota ipuere amogue oime jokuare oparaikiva, ipuere vaera jae oyapo yande yayapogue, jare jukurai <hesitation> mopetiaraye jokua oyeapogue robot, jeima iyeipe de que ipöraa jae oyapo vaera jukuraiva, jaema ipuere ndipo jokua oajata opaete kua nungareta mbaetiyave <hesitation> yamo programakavi, porque kuaretako ou opaerte chip ndie, jkurai ipuerevi yandekotii oyeapareta